Aina qurtumi bisan kasa bisan imma baharia itatu ama imma bisan galana itatu ama imma bisan manya itatu birria ,dub qurtumi jellyfish yeden tun qurtumin tun ishini qorati qabdii qorati tan mal ishini abasun hinfen ama wonsun fula ama wom fulanian lolati fet qorati tanan akan wo ufirra dogorti utalte dete sinworanti yani won ak lafeni ta ak qoratia tant mata dura qabdi abakanan siworantii